<hesitation> la pasaporte uche' re' hat reh wila mood nawajaa pan avión, wila mood najotka chi paam avión reh are' nkamaj la pasaporte reh nab'anam utilizar la avión porque si no tah nkiye'em lugar aweh si tah apasaporte.